A ilimi i danə amfani may yutiri rə pá, doŋado gam məkə danə ilimi nin kə gawni tomsə niŋkəa akə bə kə ar bə ilimi ca dankamə ni ani. Ilimi mə kə danə ilimi, məren wawogə vani awtə gukə ai arlə. Mə ren kə kə awtə gokə ai ar lə ko shal a rem bəkə rə mə ren kəkə. Ilimi, kuma mo mə ləy mabu ryə bə iren mikə, waa áy fa danə ilimi. Gam ni ani aa mimin niisə danə ani. Ilimi i danə dan amfani ralələ mabu aa pagə bərə ma. Mabu valələ nə kə gawni mabu kposoku. Mə kən langə mə kən way ilimi mə rey ren wawogə valələ. Kuma mə kə danə ilimi, məkən way tomsə gomnatirə. Mə ren valəgə mabu. Mə ren valəgə mabu abəybərə. Mabu mə rey ren fəsəgə gawni ko mə kə ‘way gaw ni, doctor tomsə, mə ren valə gə mabu atəm ami rə. Ay bə laŋguru harkan ilimi mə rey ren valəgə. Rəkal mə kə ‘way mabu nay bay ryə mə rey ren valəgə. Ilimi on i kaməwan ani. Ilimi ridanə amfani doŋado. Gawni iri service, wani nih mamtər irey zɨsəgə, mamtər izɨtere ami nə bore hole li i zɨtere ami laŋguru, machine ni i gərili ay laŋguru. Ilimi oni kamə iri wanu ani bəni dan niŋkə akə resənəgə musə pa ani wayayi atemni áw laŋguru ilimi on dan i ɓa dan i gərə wayayi áw dan niŋkəaa tomni. Ni ani ébə aa za aa ‘waki. May on bə ilimi on dan hawtə nétə ari dan sə niŋkə ébə aa ‘way akəy tomnəgə. Ilimi kuma i danədan amfani aa paga bərə. Abə sə musə pa abə, mə kə dá nə ilimi á mo mari paga ayrə mo mari gəəni on. Mə ‘wakə məkən zaygə makaranta, makaranta mə kən zaygu nə kə amfani wani sai mə kən wor ma dan amfani wani kən to. Ama məkə dá wolə kə amfani wani dá torə. Gam mə dá mi sə ar sə mə re tonəgə áy rə nar mə kə za mə kə danə ilimi mə ren wawaogə laani, gawni member. gawni councillor, gawni reps, gawni senator, lanyguru mə rew ren wawogə laa ni. Ko govna. Har ma zum kə bə nə ilimi mə ren wawogə laani shugaban kasa bə. Ani layguru ha nə naybi ilimi áy on. Ama mə kə səw nə ilimi rə, irin tomsətə ar ryə rə languru mo mən səwre rə mosei mami kə baa ən bi tan. Namya pat mə re yesəgə sə baa rə ən bi tan. Ilimi gɨban i danədan amfani doŋado. mə kən zangə ilimi. Mo mari arem shusəgə da áy gam yewsə rə pá. Mə yugəgə yewsə, gawni áh mə re luma rə mə yugəgə wanu sə irem shusəgə an ni ani iyew pa wani dwide ni ani ni ani rə. Mə kə danə ilimi, mə ren mikə misə mə re yugə nəgə yewsə manə, nii sə mə re gaw nəgə mabu ryə ani. Mo məkə danə ilimi may wan kən dá nə ilimi áy kən za bə, mabu i mi min tabas úr áy kəy damədan ilimi. Nii sə re gawnəgə mabu ryə ana. Ama maykə səw nə ilimi rə, úr kə namya pat ən mi kə shusə mari ən bi tan. Ama may wan kə danə ilimi ay úr kə niya pat ga ən mi kə gərə, mabu ikə nafənə. ikə resə sə musəpa. Niŋkə wanu aa bə an lə ilinu on. Igekə ən aa nafənə akə resənə sə masa pa akə yer niisə antə kar danə. Nasarai nusə i bənə ani i one bə akə ləy i dul ali re rə mə ‘wakə niŋkə i kən re i ren wa wogə yerni in yari rə. Ire bəkə, rey may səgə, wanu ani dá ni ani wanu ani dá ni ani dú dá ni ani. Aú ni ani nə kə are bəkə giya ilimi may sə kə danə ilimi áy on re. Binəyə waté an nesa irey tomnəgə ani ire ire dukə nigə e aa təə nə mi. Wanu an kə aa təə da dáydáya ko an day day rə ya. Ani languru ilimi. Mə ‘wakə ilimi ikə aná sə wanə ilimi mən nay tun diga wow sonan tun diga primary rə mən nay makaranta rə rəni. mə ren bəkə, mare secondary, mən re har university. Languru áy nay bi ilimi áy. Məkə dá məkən du atəm ami mə ren ‘way kə ilimi aa paga bə rə ma sosai sosai kuma mabu iren mikə ən mə danə ilimi. Kuma mə kən ‘way ilimi nə kə, mo may mə kə danə ilimi áy, mə ren valəgə mabu. Mə ren bəkə, mə ren gbətəgə irin shagoi chemisti daŋ mə rey valə nəgə mabu. Gam mo ilimi manu ire gawsəgə sə wan ən bi tan dá ayrə. Mə ren bəkə. Taimako dələ, doŋado, aná paga dá áyrə ilimi nəkə gɨban ivalə van ko nay bi ryə, mə kə danə ilimi, mə ren wawogə təsələ mabu nay bi ryə. Gam may ko ikə kamu aya pat, mo mə kə da musə pa, iren mikə ən tabas, may dú kulə áy danədan ilimi gam akə bəsu zagəm wow paga, úr áy, may dú kulə áy walahi reye ren bəsəgə wanu dá hanə nə rə ani. Dika aa esu en. Aa daw dan. Gam úr áy butəm aa ɓuru sembe. Aa daw dan. Gam ilimi wanu on in kam daŋsə wan ni ani. Mə ‘wakə ilimi, ikə səw rə kə mabu irin i bətə wan áy. s